<hesitation> أكيد يعني الحياة كل ما تتقدم بيك يعني بتزيد يعني احتياجاتك وغ- و وتزيد حتى الصعوبات اللي تتعرضلها، يعني مش زي مرحلة الطفولة زي مرحلة الشباب الاحتياجات تختلف، ومع هادا يعني في كل مرحلة <hesitation> تكتسب ال- <hesitation> الخبرة وال- لتتعامل مع هادي ال- <hesitation> ضروف اللي ممكن تواجهك.